נְשַעְתּ פִי מָדִינָה קְבִּירָה וּמְעוּרְפָה פִי אֶל-מַגְרִיב, בִּלְדַבְּדּוּק פִי חוּמָה שְׁעַבִּילִיָּה וְלָאכִין פִיהָ בְּזַבַּא דִיָּאל אֶל-חַיּוּיָה, וְאֶל-וְדַע עָמָּאק כַּן עָאַמְר בְּאֶל-חַיָּاة. דִימָא כַיֵּין אֶל-צַדָּעַא דִיָּאל אֶל-דֻּרָארִי כַּיַּלְעָבוּ פִי אֶל-זַּנְקָּה, וְרִיחַא דִיָּאל אֶל-טִּיַאבּ טָּאלְע מִן אֶל-דִּיוּר. כַּנָּת וְחַדּ אֶל-אָלְפָה קְבִּירָה בֵּין אֶל-גִּ'ירָאן, כֻּלְּשִי כַּיַּעְרַף כֻּלְּשִי, כַּנָּת טִּפְוּלָה בְּסַאטָה וְלָאכִין זְווִינָה וְמַתְתִּנְּסָאש.